Serzurin, gama jurralin, dogilin, <hesitation> jirjiritalin, <hesitation> aba dogilin, <hesitation> hamamilin, dirbadilin, battilin, wizalin, aman kafuralin, ulmin jitilin, yani aro galaga, ayin irbireakon inin, orgon gon bagita ashrikir irbimu yani lakin an irbirea ta inin.